Aminakay zany <hesitation> kaofa <noise> olo zany <hesitation> mikorana karaha reny zany <noise> sasany mba mitandreny hafa zany e he mihaino hafa zany de am'zay mba mandeha tsara débat. Antsika zany kô tsy ifampitandreny eo zany de lasa tsisy zaka mandeha eto lasa mikorontana eto antsika donko misy anjara asany raha io.